الشي اللي استعمله عشان أعرف آخر الأخبار دائماً ما يكون وسائل التواصل الاجتماعي، لأني صراحة أحسها إنها م- يعني ملمة بكل الأخبار الإيجابية والسلبية وكمان أحب أشوف آراء الناس في ذي الأخبار اللي تطلع، لإنه بتكون متنوعة <hesitation> بعدها كمان أحياناً أستعمل التلفزيون، لكن يعني كان صار قديم فما أستعمله مرة يعني أعتمد بشكل أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي.